<hesitation> و الله حختار الإثنين القدرتين. إنه اتحكم بأحلامي و اتحكم بأحلام العالم. لأنه لما اتحكم بأحلامي اللي راح يعجبني راح احققه. لكن <hesitation> أحلام العالم هذي اللي قصتها قصة. رح اوقف اي حدا يبي يأذي حدا و حيساعد الناس الصالحة لإنهم يوصلون لأحلامهم.